Yapon madaniyati xaqida gapiradigan bo’lsak, yaponlardagi qizilqli <hesitation> madaniy faktlardan biri bu an'anaviy <hesitation> yangi yil bayramini bosh menyusidagi taom bu kfs hisoblanadi ya'ni tovuq go'shtini har xil boshqacha usulda qovurilgani <hesitation> va yapon madaniyatida quyonchalar oroli mavjud. <hesitation> Bundan tashqari <hesitation> xitoynikiga o'xshash to'rt raqami judayam omadsizlik belgisini bildiradi. <hesitation> Bundan tashqari yaponiyaning poyezdlari dunyo bo'ylab eng yaxshi poyezdlar hisoblanadi va ularda bir biriga hurmat <hesitation> ajnabiylarga ham hurmat katta, odam ajratishmaydi.